Kenia jaevi africano, ëreï kutɨgui jaereta kïraïko oyaporeta jembiura mbaetɨ aesa, erei oïmeko aipo jaeretape ikaviyeye jembiuretava, jare jukuraï oesauka reta, ambuaeva reta ojo yave opou jekoropi